نومبر: نومبر په غرب کې د مننې، کورنۍ، او آرامۍ میاشت ده. په دې ماشت کې هوا نوره هم یخه شي، او د ژمي نښې راښکاره شي. ما ته دا میاشت د شکر، پخلنځي بوی، او کورنۍ سره د نږدېوالي احساس راکوي. خلک د کال پای ته چمتووالی نیسي.